E ntita´a, ntita´a na taka, taka este taka verdura iyo ja kuntee ñu´u in semana, uu semana, ñtiñi, intii, intii ta´ana nasa iyo tiempo ora nii xee chi menos ga tiempo, te tiempo vijiri chi’ kuudago chi’ kuudago tiempo kuñtee ko ntakonoñchi’ ja ñuu kua yoro, ma yora kunite nai te ñuu yigo taka uruclora ja ku yua ma, ma yora. Chi’ kañontega nu ñu químico nioga tu kuu´a xeega tiempo ntee xeega inite e ja kao chi nu nu ja te´eyu chi ma ma yua ni te´eyo ma kua kao.